Addariqa al ba sit fiya hut walla kan hara mafkuka hubas balga leyi ciminti kateer be tirab ba khalbida zen, haw ba kadira kef dadda balga leyi katakoyat ba khuda kal-kal fi gadira haw ba diral al ciminti da kan ejenta zen be tirab da kan badira kan saddeta fil katakoyat yi bis kar kan.